Hevi-diso mômba amboa ndraiky, amboa volan̈in'olo koa fa amboa zen̈y direkty masiaka fo jiàby nefa tsy jiàby. n̈y sasan̈y am'rô ten̈a araiky tia, olombelon̈o bakà eo ami'zay misy santiman be in̈y, aviô amboa zen̈y tsy mahay raha volan̈in'olo zen̈y nefa amboa koa ten̈any mahay tsara. Aviô amboa zen̈y volan̈in'olo tozoro karà ravoravo fo, fa misy lera koa irô miôvaôva fihetsem-pô irô karà zen̈y ny hevi-diso.